Yë ëch dun t'sëkëp yë tut'spajkë, yë tut'spajkë porque padyë ëch t'sëkëy yak opë yë y ko'o yë t'syusëp yak okëp y kap yë yak jukyatëp myëd veneno yë.